Bmya heɗye ɓyi minsa, ko nyigoza za nɗye hega se wo yna ha wo kpe ye za kuma woga la he yna wo kpe ye zangoti yi gbogbo nɗye hela zawo ga chegnudo de we sega le kpase shi hna hela kpeye la wori kpe yem se zhi ɓa chegnu do la ɗo fi ɓwari gbmari lo sega zhi se ɓa ɓwa se zhi tna bmya dedoe ɓena tswashe aza snu wyegu gbo gbo gbo zado wyegu bmya, shna nɗye wo wyegu bmya hna wo ɓe snu snu ɓwa bmya lo dun zado wyegu ynaɓi shna wyegu ynaɓi hna wo ɓe snusnu ɓwayi lodun zado hega se eza nɗye wo yi wyegu mari ynan, hela tsi ezhni ga ɓwa he dna wo kpeda lo, ko hega nyigo la nɗye woyi eri marin yna wozhi ɓa tsi he kpeda hega ɓwa ezhnide woe dna e kpada lo hega yi wyegi yaya, nɗye hega ɓiɓi la kola se nu ɓiɓi hega dna he pyilo sasale nɗye hna he wyegu tu shenzhi'o. Nɗye he chni ebmyi ɓeta wo wo num, nubo da hem hega gbmi kpma la ebmyi ɓeta wo he zhi pyi hega ɓwa de he ɓwari zon kpae hega ɗye ɗye hegua laga tu ė shanzhi'o ɓenala, he kpeda e yi mari n de he zam be nɗye ha ta ɓwa dna yna wori ga snu bmya hega ga chegnudo de zazae nɗye sega chegnudo be kudo be lo ɗofe kpada gbmari yna nu gi se do'ri kpe ye ɗye he ɓa se yna ƙete ɓena, zado wyi ena wyeguyi zado yi arijanu wyegui, nɗye aga ena nyi la la gnudo de zango, arijenu rayi ega snu m, azanti arije nu wyegu la'la gnudo de zango nyi ega snu m, se, zango de zangoe ɓa wyegu ga chegnudo ɓa se zhi ga bmya, hega taɓa hewo ɓa nu bom hega wo ɓa tusom hega wo ɓa snu gum ɓa fifi ekpeda lo gayi mari zaza ga ɗye ɓa ye aga ɗye ɓa ye aga kpeko agna ɓwari nɗye cha ku, tswashe wo ɓe snu e ban ɗye hnalo, ɓa zama a bmya ɓa tswashe a ɓa kpeku gnudo nɗye ga yi shna hna lo, aɗye gna bmya wori snu ga bmya ha he zambe kpe ye za nɗye wo yi yna, ke sele chegnudo ke sa ye ɗye sega kpe se shi nɗye enu de, nyi goe nyi